Ok, kalo menurut sa pentingnya kuliah <hesitation> ini juga dari orang tua ya karena katanya kalau jaman sekarang itu kita butuh gelar dan gelar itu kita dapat dari kuliah. Nah, memang tidak menjamin kesuksesan cuma kalau ada gelar itu itu <hesitation> untuk dapat pekerjaan tu semacam ada previlidge begitu. Jadi kuliah ini penting. Kuliah penting kenapa karna itu tingkatan pendidikan yang sudah beda lagi dari SD SMP sma. Kan kita bangun wawasan yang lebih luas pas kita kuliah. Nah, kalau di papua juga memang anak-anak papua didorong untuk kuliah tinggi-tinggi sampai s tiga begitu dapat gelar doktor karena memang itu dianggap bahwa itu sudah jadi manusia yang berwawasan luas berilmu lah. Jadi itu tadi kalo tanpa gelar saat ini itu susah dapat pekerjaan katanya dari orang tua. Tapi kalau sa pernah nonton di youtube juga dari konsepnya orang yahudi kalau pendidikan itu penting, semakin tinggi kita cari ilmu ada banyak manfaat yang kita dapat- kitong dapat dari pendidikan juga. Jadi cuma kalau om dedy corbuzier bilang kalau. Kuliah itu tidak penting. Jadi ada macam apa ya saling apa begitu. Ada yang pro ada yang kontra juga. Cuma memang kuliah itu memang tidak menjamin kesuksesan cuma rata-rata kalau kita liat pemimpin-pemimpin dunia tu CEO-CEO perusahaan-perusahaan ternama itu kebanyakan- kebanyakan itu mereka berkuliah. Setelah di kuliah baru mulai bangun bisnisnya. A, ada keuntungan kalau kita berkuliah itu tadi banyak ilmu yang kita dapat banyak relasi yang tong bisa dapat ketimbang tong cuma lulusan SMA baru <hesitation> ya maksudnya kita punya standar kompetitifnya kurang begitu kalau tong cuma lulusan sma. Cuma kembali lagi kalau kuliah memang tidak menjamin kesuksesan tapi orang yang berkuliah itu punya peluang sukses itu lebih besar. Nah, itu kembali tergantung ke individu lagi bagaimana cara belajar. Percuma juga kalau kita kuliah tapi apa adanya begitu. Kuliah tidak sungguh-sungguh kan percuma juga. Jadi itu kembali ke individunya memanfaatkan potensi yang ada. Tapi kalau menurut saya memang kuliah itu penting sekali. Itu punya banyak manfaat untuk tong pu hidup ya dalam sa pu hidup juga. Contohnya sa merantau begini jauh dari sa pu tempat itu kenal orang banyak. Misalnya kalau di sana kan kebanyakan kita dengan kita, papua, begitu-begitu sa. Di SMA kan kebanyakan teman-teman juga ya satu suku lah. Di sini baru mulai kenal ya ada orang jawa, ada orang kalimantan, ada orang sumatera, pokoknya banyak- banyak hal yang dapat selain ilmu itu tadi relasi. Banyak relasi yang dapat pas sa berkuliah ini. Jadi ya menurut sa kuliah itu penting. Tapi tidak tidak sekedar kuliah saja, tong juga harus memang sunggu-sunggu kalo kuliah tidak boleh apa adanya.